د دروازې قلف د کور د خونديتوب لپاره ډېر مهم دی. کله چې قلف وکارول شي، نو دروازه کلکه تړل کېږي او له بهر نه په اسانۍ نه خلاصیږي. دا د غلو او ناوړه کسانو د ننوتلو مخه نیسي. همدارنګه، قلف کور ته خونديتوب او ارامتیا ورکوي چې خلک پکې بې خطره ژوند وکړي. نو، د ښه قلف درلودل د کور ساتنې لپاره اساسي وسیله ده.